Perkembanganna teknologie perel- yapparelluang manengngi mammula ananaq terutama ananaq sikola e nasabaq narekko maeloq i sappa inpormasi makkegunani teknologi mappada ape nasabaq akkegunanna apewe weddikki sampa in- sappa inpormasi yaro deq irissengnge